Intenej b'el inka'aj inmächä' inchalche' in- intzo'otz tan ki <noise> tulakal tan mentej tin tan tz'ik tulakal ma'lo'il intzo'otz ma' cha'ay pol.